.مرغان ډېر خاص چاپېریال ته اړتیا لري که هغه ځنګل، لښتي، واوره‌لرونکي غرونه یا شنې سیمې وي .اقلیمي بدلون دا سیمې له منځه وړي یا بدلوي .د اقلیم بدلون مرغان کډوالۍ ته مجبوره کوي او دا بدلون د هغو مرغانو د ورکېدو سبب ګرځي چې یواځې په ځانګړو شرایطو کې ژوند کولی شي